जोतिस के अनुसार छव नमबर के स्वामी गुरू मानल जाथ छे। जे लोग के जनम किसी भी महिना के छव पंधर या चोवीश। तारी के होखत छे उनका मुलांग छव होखत छे मुलांग छव। वाले लोग आमतर पर हंसमूप मिलंसार आदूसरों के परती। सहन हुती रखे वाले होखत छे मुलांग छव वाले लोग अकसर। बगर सोचे समझे लोग के साथ प्रेंज संबंद मनाले वच्चे सुक्रगरह। के सूप प्रभाव के अकसर मुलांग छव वाले लोग धनी पायेजाचे। मुलांग छव के मित्र अंक और हैं विक्तित के आपके नामांक। इन मित्र अंको के अधार पर रखने से संफलता प्राप्त करचे।